<hesitation> Ninyikiriza nti sente nizisobola kugura kusemererwa habwensonga sente zinu nizisobola kukuyamba kukuhikyaaho ebintu ebikukira obwingi, nti obu oraaba oyina mukazi waawe naija kusemererwa kandi n'abaana baawe nibaija kusemererwa habwokuba nibasomera mumasomero amarungi kandi naiwe nk'omuntu busaho ekikugenda kukutaribaniza ngu nikigenda kubura.